من وجهة نظري اكبر مشكلة بتواجه العالم دلوكتي في اليومين دول، هي مشكلة الاقتصادة. بسبب الحروب وبسبب غلاء الأسعار وبسبب ارتفاع الدولار. <hesitation> الاقتصاد وغلاء الأسعار خلا الناس تاكل ف بعضيها اف جميع دول العالم. <hesitation> قلت فرص العمل عند الشباب وانتشرت البطالة ودا ادى الى ان اغلب شباب العالم بيعاني من انه مش لاقي شغل ومش عارف يشتغل ومش عارف يصرف على نفسه فلجأ للتصرفات الخاطئة زي السرقة وزي المخدرات الحاجات السلبية.